اثناء تجربة تعويذة جديدة، وجد نفسه بعالم مليء بالكائنات الصغيرة و الكائنات الضخمة و بأستخدام ذكاءه، هذا الساحر اتمكن من ان العثور على تعويذة لأعادة حجمه الطبيعي بس هاي المغامرة علمته انو القوة تتطلب دائما حذر.